Pos pa avial una comía vegetariana equilibrá, lo mejol es de mesturar alimentus destintus que aportin los nutrientis sencialis. Un ponel, se puei gastal una huenti de proteínas vegetalis comu legumbri (lentejas, gravielis o tofu), i cerealis integralis comu arrós o quinoa, i assin se compretan tolos aminuazeus. A estu l'ayuntamus verdura variá, crúa o coziná, pa segural vitaminas, mineralis i bença. Tamién se precisa de tomal gorduras saluablis, comu azeiti, aguacati o frutus secus. Si s'entanga bien i se remúan los agredientis, es faci de concedel una comía compreta i saborosa sin un cachinu presa.